Yaitu menurut ane mpo itu sangat penting mpo iya namanya rumah tangga gitu kita namanya pila pilih ya kalau buat laki ke perempuan mah milihnya ya dibilangnya dia satu juga bukan dedemenan bae ya dibilangnya dia harus pengertian juga gitu kan namanya dia juga dibilangnya ya harus setia jujur dah cukup kalau buat laki mah ya gitu namanya nyari pasangan hidup gitu untuk bukan sehari dua hari yang kita jalanin tuh gitu kan ya kita harus benar pilah pilih dah enggak sekedar dibilangnya kita pilih baju kalau katanya mau jangan kayak pilih beli baju kalau beli perempuan mah gitu enggak gampang lo pilih pilih lu cari tahu dasar dasarnya iya dah ya kita satu juga punya cerita kan namanya lagi zaman kita ini itu lagi kita zamannya pacaran ama bini ya begitu kita juga sempat pilih pilih pilih pilih sono sini pilih kagak ade yang ketemu lha puguh kita namanya nggak sengaja ketemu nih namanya perempuan ih dia lagi duduk di di teras tuh ya kan sambil nge senderan bae dah tu dia sambil megangin hp sambil main dia nggak sengaja dah tu kita godain dah tu kan. Lha puguh ke cantol ama kita ya kan dah kita juga sempat enggak tahu deh gimana orangnya gimana orangnya ya cuman dengan sih enggak tahu waktu kita percaya dari kata-katanya dari buktinya dari apa buset tu perempuan ternyata ya benar benar dah ya kan kita tes dari ininya aja ya kan bener-bener dia udah terbukti dah ya kita namanya nih yang kita bener-bener tes awalnya perempuan ya jaman sekarang ya dibilangnya enggak ya enggak ada dah perempuannya seperti gitu yang lain mah pada acara ada ini pada jalan ke bioskop pada ke mall lha kita mah ke kandang kambing buset dah ya gimana itu perempuan benar benar mau itu perempuan diajak ke kandang kambing ya gitu kan di situ kita lihat dia tuh iya makanya dia ada demenan kita juga ada demenan sama dia ya itu di situ dah ya saling ini dah makanya kita juga gimana ama dia sampai sekarang juga ya kalau menurut ane mah buat anak ya gitu kan peranan orang tua itu dibilangnya kita sepenuhnya harus percaya ya seribu persen ya gitu kan selagi dia balik lagi kita kembalikan ke anaknya gitu sekali udah dikasih kepercayaan gitu kan tolong jangan di kecewain gitu. Kalau menurut kita gitu ya bukannya sebagianya orang tua enggak perhatian dan enggak sayang gitu kan ya ya ane juga dibilangnya anak ini perempuan apalagi gitu kan namanya kita bukannya enggak peduli sama anak ya terkadang kalau kita dibilangnya kita perhatiin kita ikutin kita ini dia malah makin jadi iya da kalau namanya perempuan mah kalau kita larang begini kalau untuk zaman sekarang ya soal karena sudah pergaulan dah tu pergaulan apaan tahu dah tuh namanya tuh di jalanan dah tuh kita sama zaman dulu dibilang orang tua iya dibilang ini iya ya sekarang udah enggak udah enggak kena dah orang tua juga udah hampir sih lah kalau menurut kita mah hampir tujuhpuluh persen lapan puluh persen itu dah ngikutin jalanan dah orang tua udah enggak ada pada didengar gitu jadinya kita seribu persen kita percayain dah lu mau bener mau enggak gitu sekali enggak bener out udah intinya begitu saja menurut kita.